Tutuut ire kain tou hahatoan me pugunao papean to naan kei posa mei na. Mes nakai paat mes ke kukui nomen, men huhuos men tsi kanihen kain i eh ke hahen men guana tsi poroman tena poat emen huhuos men o hahatoan to naan kei posa a na, naan kei posa mei na. So kani poat mei kukui punai youh, kani poat kukui guna. Totot sin guin mes in poat kei kui yanai youh, tin poat na ku kekerek onot. Kawo hate ne na, "Ere nit hahatoan sin dao naan kei kei posa me yanai no. So naan kei posa mei na kei selebreit i men tin poat i eh, naan ire to may- may paip naintin nainti po, yo naan kei posa mei na ao nangen kei posa mei na. Natsihao kei posa mei na o may, naan kei posa mei na namba paip. So mes in poat kei selebreit yamen eyouh ke totot sin guna poat ena ku kekerk. ﻿Bae run huhois sin die youh nakai ih, so tuan on tin poat i eh be nao me ih mei hamonei selebreit punai youh naan posa tena. Hues e selebreit pumen eyouh, kawo tena, tete tena ri hois si eyouh. Tete tena tukui te youh siek in moni ana hon yarun saha naka, in kanihen ka selebreit me yamen o naan i ih. Mes naka nakapea mes kei kui run, ri hon bo ena nitsi presen kei haso yarun ena. Poat emen mu selebreit o nean i ih. Be run hana dinah na inviteisen to wan posa tena. Be run hate die run olsem mu nao meh, nit selebreit dao naan posa tin napean i ih. Kao on tin bong amanas men mu lotu kusi be run hate petas die na olsem, naan i ih ke selebreit dinit o naan kei posa me yo. Koma to naan kei posa mei na koma irun, na ih gu mas mes, be run hon bo diamen nika, kain ka to pean o kekerek. Hahatoan temen tin poat i eh. Run di hate ena olsem o naan i ih mas haka mao to baku. Yo naan i posa me yo. ﻿Selebreit mao poat eno mangin selebreit mai youh, o naan i ih. Mes in poat na gu nameh, na gu pusuk meh, hitout puna, mes in poat bai na totot sin gue youh. Mes napean nao meh me haboak on tena olsem men ma selebreit o naan posa teyouh. Napean i ih hate na be na hate gue youh, "Puoh, be raeh petas on, na as mas kui guai kain i ih." Kobe napean i ih, naku ka a to skul yin poat i eh. Napean i ih hate ne na, "No wan klas tena, nit aobot tana bung oriba tin pan i eh." Yi napean i ih, kato hanon mes. Na panas puh be na hon nika haobot mes. Nika kei na hon yuh in kanihen, tsi kukuo sioung as kei rarao mei men. Poat i eh kei selebreit mea men mo naan teyouh, tete teyouh, mes nakatuun in kukui. Kao men, men pose men mu peso nika kei nu i miouh i taon. Soot me puyuh peles, be men peso men. Men mu peso Kana pean peso mun sopen nuh hetoto i men. ﻿Be na ri hate na, tokui teno no kuru no kuban. Tokui eh kui na, peso hekap omen tin neh, hango haobot men o papean aobot, wan skul temen, poroman temen. Hatetot me run, kanihen hois on. Nit na selebreit petas dao naan posa tin napean i ih. Hen amanas o men, hen o men. Hahatoan o men, nao mu nah, tuan mes in bong pea. Katuun ri sooh hakap, be you hate petas ne men, "Ok, ta hen hakap ori nah, kame not nin mes naka haboak guana selebreit mendia nit o naan ire pion." Haboak amanas me youh, kosos men, haboak pumiouh in ru, kame na kuo, nate sin nomo naka ke son guana ih. Kukuo men tin bong, kukuo men, pilei nambaot men na music kei barah mei men tin bong inen, hahatoan sin pumen o naan posa tin napean i ih. Tin bobong amanas, kanat omen katuun hate die men, "Mu kui mes munao ngen pea bong. Ngen ke kui namu paat mes onah, mu kato munah bei mei soh hanoon puna men lain kari ka ai harereh nambaut." Hate men erun. ﻿Sori mes tin naka ke kui namen, mes nakatuun i si haome mes, nao me be me tou henatung mene men be men e hate mue you, "No as no kukui no ngen, me pue men pose papean o kekerek. Nakatuun i kut mes be you hot poit on. Kao men tin naan amanas te youh sait neh, napean i ih hate ne men, tano ria be nit mu na raon a tin ton i eh. Men mu na nah koas oma to tsinih, suo munah. Suo munah bo totot tin bean nu nai men popoan bemen birit poit omu meh. Me nu mo bean terun, naa mu nah be men bean omen. Bean pumen, nayen mei pilei puh. Hate- hate nemen, "Mei an tokui ka kui dia pion. Tana bean oku ria. Poat emen mu nanah, be men na bean omen, load mes ime men nayen. Men mu kukuo hakap as enen, nahotu sot emen. Bei hakap panas yamen nahotu tin bean. Nao meh, hahois omen huhu men nayen, hahois omen, hen omen. Poat in roron ka amen tin ton i eh. Sait tin neh, be men hot sioung amanas omu meh. ﻿Hot omu me, be men sep mui nakatuun i ih papalangon ai tasi. Bao papean kato sai pore rih tatatu sai pore din hasop teyouh tin stiring. Tatatu die youh, bai nakatuun hate petas in nayen i nu, kobe mei a, men mu tatu in hasop teyouh. Nakatuun habet on kinan nemen ai men mu habos e kinan kakas, habos e tutuut kakas, gagas kakas, be youh suo pore on. Ai men mu suo, suo, suo, amen mu na pore ai men mu na tatu pore mun hasop uh. Kato panas imen, bein kana pean hate petas nenem, "Kato haome nomu bah nakatuun hohoat on, haka yem mun hasop uh." Kato haka me youh bemen suo men. Suo mu nah, soot kuru oma tin pan, mes in sip tsin mea noun be me hasung on. Me hasung petas punen, katun na tsek dierun, be run hate di sip i ih nome. Sung punen, me sung mes a tin mes napete. Mes na pean hate manas nemen, "Na ma nah be nit na kinan. In sip yu eh sung on, na ma narorot. Koba men mu na nah, katuun ri saput hakap a tin na peke. Sip i ka, kinan o pan omen bao katuun sesek orih, sek orih tin sip. Gao pan ri hamuk hakoh i mein nika, gao pan ri hakoh mea tin, nika papan tun. Gao pan sek orih, bai men, "Be nit, mei tuan na sek punit tin sip i eh." Ba gana pean hate nemen, "Na ma bari na sek am. Nao munah, hasung men o tsinih, pit men o bean, yen ri ka as ai nahen to tsinih. Hakop hanon kuru nomen o yen. Napean i ih na petas on be na rangat nin mes nakatuun. "Be men tou sek as omen, Tuan on hasek- hasek puomen?" Bai nakatuun hate nemen, "Be hou on mei naka teyouh, ken e sek on, mu ken e sek omu bemu na rorot omu tin sip." Bai men sek amanas omen. Step i ka not yu eh. Step hakoh imea run tin sip bai men sek omen. Sek omu nah, na tuan oma yas, kinan opan o men numu puo katuun in nika. Nu purun nika eh, bai men kame meo kain totot i eh, enit mas nu as onit. Nu ma- nu ma tin nika, tot sin men nitsi pora temen nabo yamen to tsinih. Hate poit muin mes napean, no noma kon nah na nu meo pora nong da nika ih. Napean i ih nong no pora, haka napora teyouh bai sek me meyouh. Nao meh me soot, me soot me puh napora, be men kinan omen, nika ri kapakap tin sip, nong hakap o katuun. "Aih, be nasah petas nu dih? mei petas ah." Raeh on, ta toan rorot oku. Rorot oma nahen tin sip, kinan muo katuun soat oria ti nika. Kao not oma nahen tin ship eh, bein mes napean, nu manas nin- nu manas nin mes naka ih, be hapusak ne youh, mei nate puna nasa yu eh kei ha- hapusak yuh, plastic tsio sah. Hapusak ne youh nen bo katuun ri hapu petas in mes naka pusak a nahen tin sip, ai sip an burung petas yu eh. Nongon sin panas sin puo katuun e eh, kao pan kurap amanas orih tasi, kurap bo irun in sip. Be men e eh, men mu kinan hakap i napean i hatsipok i naka eh. Bai men, "Mei a bah, koma kurap am. Haka yem o katuun bari kurap." Katuun ri kurap, hapu petas in sip a burung. Kao men, hanong men nitsi sah kei kinan imen. Be men koh omu meh, nu poit men o tsinih, suo mu meh. nu ku men na nikao ku kei nid i men. Me hasung omen, papean kinan di nika ke nu mea men tin sip. Rangat die men, "Ya nu mea mu nika nen?" "Nu mea men tin sip, hasung omea eh tin napeke." "Mantun!" "Banasah." Nao mu meh, sing orih tinitsi ka. Haso me run ga nika. Nao mu meh hate men erun, "Yen enen peso i mu. Peso rih, sait tin neh amanas, natu i bong. Be men hot omen, nao men to numa temen. Poat emen mu nah, kao men, berun hango poit die men, "Mu na hen petas omu, tsi yen mosa hakap omeh." Nao munah na hen omen. Hamahu teyouh yu nen, men mu kui o mes o hahatoan to skul yu nen. Ka puamen yu eh, hahatut hate nemen, "Mahu me soot memai nika eh. Mes napean sohis o kokou, mes napean sohis na yen soat miouh, kuban ai mu papean tsinon mu na muae mane. Papean tahon munao mu to paiawod, sohis napean tsinon peik nai mu to paiawod, sohis napean tahon nao mu naparu. peek nambaut die kape tsi sah, gogo nambaut na tsimou darun, nangos. Kanat bobong kuru men o boys be men nao men natu. Nao munah, gum omen. Mes napean rangat on. "Saha pan kuru na sin puria, na mane oribah." Kit men o rang tin pani eh. Be men na manas omu nah. Nao men, namane omen. Mes napean nao sek no roi kinan on, hate nemen, "Kore yu ih." Kato, hate men gana napean, "Eno, no sek- sek me tok, naruh tun nomu yu nen." Napean i ih hate nemen, "Hate mei napean enen bei sek memei tong be nit ruh in kore ih." Ruh die youh, kore mei hani boak puh. Tong kut on, hangon sai men o tong, ruh sai o men. Kore mei hani boak puh. "Aih, noma tsek hanon in kiou nen, nogut mu ruh- ruh muin kan kiou." Napean i ih, hate on, "Mei ah, ba yin kiou yu ih." Bei ganapean hate on, "Mu be ruh hanun muin gan kiou." Ok, mes napean sek on na kinan on kinan kao na kore, be hate on, "Be mu bobos hakap o mu nah, mu ruh munai kan kiou. Ma kato am, be mu ruh mu na kiou temu, na baron nata temu." Be men nao mu nah, napean ih sek amanas o nah. Sek onah, na ruh manas in ning kei ka ain kore. Napean i ih sek nah be hate on, "Yi ning e ih ga ruh ina mu, me pui ning i ih. Ma kato am bemu ruh mu na ning temu." Gagas omen, gagas sin men napean i ih rang puh. Mat mes gagas. Napean kei ka ai yas enen si hakap. Hate nemen, "Boys, koma kato pilei am, ta mane hanon oku." Men na manas omu nah, hate men eyouh. "Mei a bah, hahatoan hano oku nit." Nao mu nah, gana pean sek sai no roi, nu men. Tin poat i eh, tin naan i eh men mu sikspla in kore nui men. Men mu barah mes, hot omu meh. Mes o rong sai kei kui men hot pume men, kana pean hapu- hapu o kit i eh, kit o hio, koba mei gana katuun as i nep eyouh o kit. Bae nget sai pore nonuh o kit. Kit kukup tun amanas on, be honpas sai nin baron. Ka as na kilin pumen o kit i ih tin baron, mei ah, nabo papan oku as i men, be men nao munah to skul. Soot omen, titsia kinan no kore, barah kuru me yuh men, gao boys as as gao papean tahon. Wan skul temen ri barah, ri hate, "Puoh, ta hen hatununmes petas dia kore yu ih. Ta hen hatunun dia kore ih to naan i pion. Ta hahatoan hanon mes oria. Peso men in kore, peso men o tsiyen kei bean ime men, kokou, nikai sto, peso i men. Mosa hakap, men e eh mu soh, bekos men mu supuri mes mein mane. Soh tamup o kusi o men, kanat o men barum hate die men, "Kanihen hois hakap o nah, me hen panam." na manas omu nah, hen o men. Kao men, hahatoan o men. Hatuut- hatuut temen hate nemen, Mes naka naka kei mei not a kui punit e youh, ta hen hakap oria benit mu na sin pu tin ton i eh. Ta nao ria, sisiuh, sisiuh habesu be nit ri sioung poit meh be nit ri me hen sai. Hate mo papean, "Puoh, bo raeh yu ih. Ta hahatoan hanon mes onit." Nao mu nah tin ton i ih, sisiuh o men, hahatoan nambaut omen be men hot poit omu meh. Koas oma to tsinih, hot omu meh. Nao meh, soot omen, nitsi kawo kari peso bo emen, hate die men, "Kanihen ka on. Si ke besu on be hen on." Soot omen bemen hen omen. Hen pumen, men mu hapu petas o hahakap, mei a hatuut hate sai nemen, "Ta nao ria ih, tana nu nit nika ih opis be nit ri rorot." Bo raeh mes, rorot hatuan in bong. Saha poat mangin hot ori bamu. Naka kei raeh Kuru me yuh, skul i ih, kao ku as ona sikut tin peles. Rorot hakap omen, bemen hot omen. Men mu hot meh, hot kuru pume men bei nakatuun kei to o kit i ih kei nget ime men, soot as nemen baron. Be rangat amanas nemen, "Si nget mo kit i eh, harereh baron nokui tena. Kobei raeh kuru bei gana pean Haonis hamuo ne youh, be hate ne youh, "Mei nate pumen." Kobai men, mei kinan pumen in mes napean, mei nate pumen. Kobai men, mei kinan pumen in mes napean, mei nate sin pumen mes napean ana hahate ona tin naka kei kui men. Olsem, manon emen mu nget o kit i ih. Men mu sioung poit nah numa, kao men, soh omen tin bong. Ba tin bongbong bai napean i ih na hahate on, ba na hate nin nakatuun i ih. "Ba pean i nen, bobos dime no. Erun panas kiri nget i meo kit ih." Nakatuun hate on, "Raeh on, na kinan gua nai run. Hot amanas omu meh, bei napean i ih hate nemen, "Nakatuun." Bei nakatuun i ih nao meh, namot nemen, hakurap nemen, nat-natung haome mes yuh men. Bai na hate gun, "Mei sai pup pugua nai mu, boys. Raeh on, naka temu." Eyouh oku.